Man shurow bab'alag elemi, shurow log koffi kasu, shrow zati edie kony ken taka koffa kawaenan eka, man oufil edir neid neid toe log allafi, shrow eron non muftaka oseken gon shurow nannae neid souka babba sebitin, awoe log alla fe engir agr tany zat dari, ken kawir kofinan agari, man shuorwn ediga edier jaka jakaten tani tollinamie, neid toe log alafi, neid toe log to- soka dorrangi, mftahin zalog soka dorangi, edi edi ken edain nan log soka dorrangi, in ediga kaya taena, shurown babb'alagilli.